Velaí, passé un branu a estudial paí pal sul d'Ilranda i púi conocel parti dela su gastronomía. Comu encevicau ala patata en qualisquiá delas sus hormas, el mi pratu favorecíu l'añu aquel hue el "boxty", aspecii de pastel de patata en horma de crepe. Otru pratu que tenía patata i que prevé una ves hue'l pucheru ilrandés, con carni, cenoria... güeníssimu. Enque no es pratu aparenti pal veranu, la verdá... Tolas fin-de-semanas tomava'l almuerçu corrienti ilrandés, con salchichas, tocineta, morcilla, güevus... amus, que m'apiporrava. I polo craru, quandu salía de fiesta, angunas Guinness ya caían... A, qué tiempus aquellus...